פאספארטן דינען אלס א מיטל פון אידענטיפיקאציע אז אויב די ווילסט ווייזן ווער ביסטו קענסטו נוצן דעם פאספארט. אויך א- א לאנד וואס וויל בלייבן סעיף, וואס וויל בלייבן פארזיכערט מיט נאר גוטע מענטשן, וואס זיי טוען איז אז די דארפסט האבן א פאספארט אריינציקומען אין זייער לאנד. די ווייזט ווער די בוסט, זיי קענען נאכקוקן דיך און דיין היסטאריע און אזוי ווייסן זיי ווער די בוסט.